Ọkuk ikemeke ndidep inemesid owu, owu ikemeke ndidep inemesid owu, ntak emi ami ntinde ntra edi nte, ọkuk edi mkpo araibud. Nnyan ikpakq ibọñ akam iyem uwem etude abasi idighe ọkuk. Afo unyene Abasi Abasi edi akpa, uyem Abasi kmum ukama nte akpa efuri efuri mkpo mfan kpukpru sidide mkpo emi ayande ndida inemesid ndi ke uwem, akpa ono iyedian kpukpru ino fun. Edi ofo ukumen mkpo emi edide mkpo arumbud emi edide mkpo arumbud emi edide ọkuk unun udiri ke isa mukemeke ndinsm ukpọk mkpo ndimekied, enyene ìtie emi ikade íkisim ọkuk íkemeke ndinam se owu ekemede ndinam. Se owu ekemede ndinan ono edise Abasi anamde oro fín so. <hesitation> ke ntak ono ọkuk, ntak emi ami ndọhọde nte ke okuk ikemeke ndida inemesid edi edi ono. Okuk idighe uwem edi Abasi edi uwem, Abasi edi ọkuk, Abasi edi imo, Abasi edi kpukpru mkpo. Kuda ọkuk udiri ke isi. Uda ọkuk udiri ke ìsi umunyeneke ima. Uda ọkuk udira ke ìsi umunamke mkpo uno owu. Ofo udukudekpad mfo, ekpad mfo ọyọhọ, ekud eyin ubuene, umumaña ndisi ọkuk ono nno. Edi unyene Abasi okuk emi edidiana, mekeme ndisi ọkuk emi anam mkpo ono owu, mekeme ndisi ọkuk emi edep ọfọñ ono owu, mekeme ndisi ọkuk edep udia ono owu. Ke akpa ke Akpa edi Abasi idighe ọkuk. Abasi edi uwem, Abasi edi nsọñ idem. Abasi edi imo, Abasi edi kpukpru mkpo. Se ami nkemede nditen. Kuda ọkuk udiri ke isi. Uda ọkuk udiri ke ìsi umunyeneke ima. Uda ọkuk udira ke ìsi umunamke mkpo uno owu. Ofo udukudekpad mfo, ekpad mfo ọyọhọ, ekud eyin ubuene, umumaña ndisi ọkuk ono nno. Edi unyene Abasi okuk emi edidiana, mekeme ndisi ọkuk emi anam mkpo ono owu, mekeme ndisi ọkuk emi edep ọfọñ ono owu, mekeme ndisi ọkuk edep udia ono owu. Ke akpa ke Akpa edi Abasi idighe ọkuk. Abasi edi uwem, Abasi edi nsọñ idem. Abasi edi imo, Abasi edi kpukpru mkpo. Se ami nkemede nditen.